Mamlakatimizda baliqni <hesitation> sakkiz-to'qqizta turi uchraydi. Misol uchun, laqqa, ilon baliq, <hesitation> bundan tashqari, <hesitation> sazan, <hesitation> yana sudoq, oq baliq, pyostri, chavoq.